चुखा काजे सरल तरिकाती न जल्दी बनाओनें रोगे। यू चावल काजे सबु चावल काजे एक समान मात्रा में पकाड़े। हेर मा समय भी कम लागे। उर्जा की अली बचत होई जाए। उर्जा मतलब की टाइम भी बच जाए। एनर्जी भी बची जाए। जहड दिन रोंदा यालोई जाए। टाइम सब्प्ति सरल बचत करें। राइस कुकर तेजी ते चुखा रान दे। स्पीड मा।